Piyeewre ko huunde yirliide, waɗde kooyɗe jeegom. <hesitation> Ine ñaame. Hoɗi ko les maaje. Haa teeŋte e maaje ngonɗe e nokku tawa ene wuli.